الحيوانات البتحفر جحور تحت الواطه كتيره لكن يعني اشهرها طبعا الفيران بتحفر جحور طويله جوه الواطه وبتفيدها في انه بتدس فيها اكلها وبتكون هي يعني البيوت البتقعد فيها وبرضو يعني لمن يجي حيوان تاني يكون داير ياكلها و لا كده <hesitation> بتوفر ليها الحمايه